A mi a m'pias andé a mangé fora, 'na volta a la zma-a pa pi perché comuncue pöi suma ën cuat e a custa tanti sold si andé mangé fora e alura cuai volte vulenté e a nu pias co andé mangé la piazza, a i ën sun tante ën pais, però pöi durante la zman-a ënvece fuma che mangé a ca